Enam nu mu mene omene masu oyi ema mekotomo ebiyo asu nu oyi ova mo mi neomene no mo di braka modian mo lvom lhain na ewei, modi ibraka baw nu omo omon wud oyo omane asu nu no oyi odia awiye ogamonoyi okomo rere orere yo oyin asukpi do eyen evan ma kotomo ogulo oyi omeno asu morere aweiye omon useyi okove oyika asu nu ovamu di diom asu no ovamu gidi lnum modiya, ekroyun enum mekotom purse awerye odemenikpe but awei oyi modidiom asuno oyika ovamumene omine no ohono abow mo uvai no omonde oworo, ikpediyam dọ oyi okele omeneno then ekroyano eh <hesitation> emam no mekotomo owotoka asu mo iwi ibive nu momene ominwno ohono baw ojute iwin tohinem oyi odo mene omene no iyow ode lnum no eni eyan mu asu esikesenu asu do baw egayan inuvivi nu baw memene inu vivi aweiye asu no baw eva me mene omene no obuno fihine.